Anatin'ireo bibikely ahitantsika ny vitsika, ny lolo, ny parasy, ny kongona, ny ala, ny lalitra, ny polisindalitra, ny alamenavody, ny moka, ny mokafohy, ny mokantsoavaly, ao koa ny lailosy dia ny famakiloha.